بصراحة افضل القعدي عالاغض احسن - لان القعدي عالكغيسي أو عالاريكة أو عالهاي يعني اتعب ما مثل ما تقعد عالاغض تتبسطن ، تتربع ، تأخذ راحتك - يعني أنا بالنسبة إلي قعدة الاغض ما مابيها بديل أصلاً